E mascheriñe servan pe crovîse o naso e a bocca de mòddo che no pòsse intrâ i germi à l'interno do nòstro còrpo e vicecersa, pe no fâli sciortî da-o còrpo nòstro e infettâ i atri, maniman gh'emmo quarcösa comme succedeiva de spesso à l'epoca do còvid.